वनसपती तेल कई तरह की चीज़ना से निकल जैसो की मूफ़ली को तेल। तिल्ली को तेल, सोयाबिन को तेल, सूर्यो मुखी को तेल, ये सब चीज़ना से चावल को तेल निकल, ये चीज़ना खाना से सरीर का नुक्षान भी नहीं होतो हैं। फिर ये तो बदाम को तेल निकल और कई तरह की एसी दूसरी चीज़ना को भी, तिल्ली, बादाम ये सब चीज़ना का तेल निकल। जैसो और ये अच्छा सुद्ध सात्विक और साफ रश एक खाना से कोई हानी नहीं होती। काकड़ा को तेल भी निकल जैसो पर वो तेल थोड़ो सरीर का नुकसान भी करस्त।